Toetra <hesitation> tsy manam-paharoa ananan'ny lambodriaka dia maranitra saigna mihitsy izy io raha ampitaha- ampitovizina amin'ny olombelona. Dia <hesitation> ary koa izy io raha ohatra ka ma- mitaratra amin'ny fitaratra izy dia fantany mihitsy hoe izy io amin'ny fitaratra io.